Jaa kutu jaa este jaa nakachatuyo yu’uyo yua jaa kaade jaa kutu este kokayo jaa kutu cepillu, yua chii janakachayo yu’uyo kuu chiyo inn tau este <hesitation> ja kuu ntau kuenta naa kaa yuja kaa yua te, chu’utuyo nu te este kanakachatuyo tau yu’uyo jenayo.